Ndabbawa manga jei mi laari kanjum woni woodi liɗɗi manga Ko Dum ndiyam ɓurɗo ngona miɗo waawi njamaadi ko, ko miɗo Heɓaade ɗum e maye kam hoddii laawol, ngam anndude ngal Ngona hoto. Mi yidi jogii moƴƴere nder ngoo e leydi seŋ